E woodi injin, kannjum cannjotoo nebbam warta cemmbe dillinayɗe mootaa ngan. Ɓaawo ɗon e woodi transmission, kannjum janngata cemmbe ɗen daga injin yahgo taayaaje ngam moota dilla. Bannda maajum e woodi braking system darorkoy, kankoy kon ndarnata mootaa to e nga dogga. E woodi baatiri.